Sakafo avy amin'ny legioma ndreka afaka atao solona sakafo nentipaharazana nefa misy hena an, voalena de karazana voamaina jiaby io an, azo atao sakafo nentipaharazana aby si fa misy hena de akeo koa an, ny ronono azo avy aminà legioma ohatra hoe ronono sôza.